Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir verður næsti dómsmálaráðherra hún segist taka þakklát við embættinu en hún verður

ráðherra Íslandssögunnar hún fékk að vita ákvörðunina einni mínútu fyrir þingflokksfund í dag Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins segir að valið hafi verið erfitt og nefnir sérstaklega Birgi Ármannsson og Brynjar Níelsson kynjasjónarmið skipti miklu máli sendiherra Kína á

Íslandi sakar varaforseta Bandaríkjanna um að bera út falsfréttir markmið hans sé að reka fleyg í samskipti Íslands og Kína bróðir breska forsætisráðherrans sem er þingmaður og ráðherra tilkynnti afsögn sína í dag boris Johnson ætlar aftur að freista þess að boða til kosninga lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir ódýrara að flytja mótorhjól sín á vögnum en keyra þau til Keflavíkur vegna þess hve dýrt sé að leigja þau af ríkislögreglustjóra gott kvöld Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir verður

Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins tilkynnti um þetta í Valhöll síðdegis og þar er Sigríður Dögg Auðunsdóttir fréttamaður

mikilvægt að sýna líka breidd og treysta ungu fólki og þakklát fyrir það er eitthvað sem þú sérð fyrir þér að leggja áherslu á í þessu nýja embætti ég er auðvitað að stíga inn í ákveðna ríkisstjórn en ég mun fara inn í ráðuneytið full tilhlökkunar og taka verkefnin sem þar eru alvarlega Áslaug er einn efnilegasti stjórnmálamaður Íslands hún hefur af miklum krafti inn á þingið og stýrt af öryggi og festu stórri nefnd í þinginu það er þess vegna vel hægt að treysta henni fyrir embætti dómsmálaráðherra á sama tíma líka spennandi að hleypa ungu fólki að í fremstu línu stjórnmálanna það var erfitt að velja á milli þeirra sem komu til greina Birgir Ármannsson var sannarlega einn þeirra og svo framvegis ég ætla ekki að fara að nefna hér einhvern tæmandi lista hversu miklu skipta kynjasjónarmiðin í þessu vali þínu ég hef lagt áherslu á það sem formaður Sjálfstæðisflokksins að sýna fram á það í verki að við

að taka að sér ábyrgðarstörf og það skiptir miklu fyrir Sjálfstæðisflokkinn og fyrir samfélagið hvernig líst þér á þessa niðurstöðu þennan nýja ráðherra mjög Birgir Ármannsson talar

það er nú þannig í þessum þingflokki að það eru margir sem geta tekið að sér svona verkefni þetta ég er bara ánægður og og

góðri vinkonu til hamingju með þetta embætti sóttist þú eftir þessu embætti ég hefði verið tilbúinn að taka þetta að mér en það var ekkert um það að ræða að menn væru í framboði eða í einhverri kosningabaráttu ertu ánægður með þetta val ég greiddi þessu atkvæði mitt þú ert ekkert svekktur að hafa ekki orðið ráðherra sjálfur ég hef bara mínar skoðanir á því sem lýtur að kjördæminu og svo framvegis sem ég hef lýst áður en ég geri enga athugasemd við þetta og ég studdi þessa niðurstöðu ertu sáttur við forsendurnar sem hann gefur fyrir þessu vali

mér líst auðvitað mjög vel á arftaka minn hún er sterk hún er klár og hún er

metnaðarfull og hún hefur sýnt það undanfarin ár að hún tekur hvert verkefni sem henni er falið

og gerir það vel er hún búin að ráðfæra sig við þig nú þegar við

um pólitík alla daga

hún vissi þetta ekkert sko þannig að við eigum eftir að taka mörg samtöl og hún

hvaða ráð muntu gefa henni fara sér hægt þegar þess þarf og leita sér ráðgjafar og leita ráða og svo bara það ráð sem ég gef sjálfri mér að þegar þú ert búin að gera það og byggja á þinni reynslu þá er alltaf best að hlusta á magann sinn og fylgja sinni sannfæringu og ég treysti hennar innsæi og hennar sannfæringu já sendiherra Kína á Íslandi segir að ummælum varaforseta Bandaríkjanna sé ætlað að spilla samstarfi Íslands og Kína hann segir að verkefnið belti og braut sé ekki hugsað sem ný Marshall aðstoð Kína var ofarlega í huga þegar hann ræddi við fjölmiðla fyrir utan Höfða í hann þakkaði Íslendingum fyrir að hafa afþakkað þátttöku í belti og braut og varaði íslensk stjórnvöld við að eiga í viðskiptum við kínverska fjarskiptarisann Huawei sendiherra Kína á Íslandi segir að nánast allt sem sagði um Kína í heimsókn sinni hafi verið rangt hann hafi ýkt áhrif Kína á norðurslóðum og haft fyrir rangri sök og braut er stórtækt samgöngu og viðskiptaverkefni kínverskra stjórnvalda og snýr að því að tengja Kína við markaði um nánast allan heim í lofti láði og legi hundrað þrjátíu og átta ríki koma að verkefninu með einum eða öðrum hætti og stendur Íslandi það til boða ekki hefur verið tekin afstaða til þess líkt og fram kom í máli forsætisráðherra og utanríkisráðherra í gær sendiherrann segist

hafa óskað eftir fundi með ráðamönnum til að ræða málið í samhengi við ummæli

á sviði orkumála í öðrum ríkjum þá séu kínversk fyrirtæki tilbúin

hér á landi allt tal um dulda heimsvaldastefnu Kína í tengslum við verkefnið séu hugarórar

utanríkisráðherra mæti fyrir nefndina til að gera grein fyrir heimsókn

nefndin mun hins vegar ekki funda fyrr en í þarnæstu viku

spyrjum í kvöld hvað vilja Íslendingarnir

enn sér ekki fyrir endann á óvissunni í breskum stjórnmálum boris Johnson varð fyrir enn einu áfallinu í dag þegar bróðir hans sagði af sér sem ráðherra og þingmaður frá og með næstu þingkosningum Johnson bróðir og flokksfélagi Boris Johnson var á móti útgöngu Breta úr e s b í þjóðaratkvæðagreiðslunni tvö þúsund og sextán en hefur engu að síður setið í ríkisstjórn

færslu á Twitter í morgun sagði hann að tryggð við fjölskyldu og þjóðarhagsmunir hafi togast á og því segi hann af sér

forsætisráðherrann hefur lýst því yfir að á mánudag ætli hann aftur að leggja fram tillögu um þingkosningar í október neðri málstofa þingsins hafnaði tillögu þess efnis í gærkvöld

stjórnarandstaðan hefur gagnrýnt Johnson fyrir að leggja ekkert nýtt fram til að höggva á hnútinn í Brexit málum Evrópusambandið hefur tekið í sama streng varðandi viðræður um tæknilega útfærslu á Brexit sem nú standa yfir neðri málstofa

breska þingsins samþykkti tillögu í gær sem á að miða að því að tryggja að Bretar gangi ekki úr sambandinu án samnings á enn eftir að samþykkja hana í henni felst að hafi samningar ekki náðst fyrir tiltekinn tíma verði útgöngunni frestað til loka janúar það er ljóst að forsætisráðherranum hugnast ekki að sækja um aðra frestun á Brexit þetta sagði hann aðspurður um það í dag

hann er úti í horni en á sama tíma í stöðu sem hann óskaði sér

tíma sem hentar honum

ekki einhuga um hvað skuli gera það verður fróðlegt að sjá það var

lögreglan á höfuðborgarsvæðinu þurfti að greiða ríkislögreglustjóra eina og hálfa milljón í kílómetragjald vegna heimsóknar varaforseta Bandaríkjanna í gær ódýrara hefði verið að flytja mótorhjól á vagni til Keflavíkur en að keyra þau þangað dómsmálaráðuneytið hefur ákveðið að leggja niður ríkislögreglustjóra í núverandi mynd skipaður hefur verið starfshópur sem á að skoða framtíðarmöguleika í bílamálum lögregluembætta um allt land ákvörðunin er sögð hafa verið tekin til að bregðast við óánægju lögreglustjóra í fréttum í gær kom fram að lögreglustjórar telji að embætti þeirra hafi verið rukkuð of mikið um árabil og að sú upphæð nemi hundruðum milljóna embætti ríkislögreglustjóra sendi frá sér þar sem þessu er alfarið hafnað fréttastofa hefur rætt við forsvarsmenn

lögregluembætta í dag sem hafa sagt að hægt sé að spara stórar

umboðum í stað þess að leigja þá hjá

í svari lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu við fyrirspurn fréttastofu kemur meðal annars fram að embættið þurfi að greiða

frá þrjú hundruð tuttugu og eina krónu upp í þrjú hundruð áttatíu og eina krónu fyrir hvern ekinn kílómetra á bifhjóli til að setja þær tölur í samhengi má nefna að kostnaður embættisins eingöngu af kílómetragjaldi auk bíla sem embættið þurfti að taka á leigu vegna

að þetta sé kostnaður sem embættið hafi ekkert um að segja enda gefi ríkislögreglustjóri út fyrirmæli til lögreglustjóra um hlutverk þeirra og skyldur í heimsóknum sem þessum Ásgeir segir að embættið hafi kannað hvort ódýrara væri að flytja hjólin á vagni til Keflavíkur í stað þess að keyra þau með tilheyrandi kílómetragjaldi niðurstaðan hafi verið sú að töluvert ódýrara hefði verið að flytja hjólin þannig til Keflavíkur en hætt hafi verið við þar sem því hefði fylgt mikið umstang þá segir Ásgeir að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafi greitt um hundrað og fjörutíu

milljónir króna í gjöld til það sem af er ári ofan á kílómetragjaldið greiði embættið svo fast árgjald af ökutækjunum sem nemi átján prósentum af kostnaðarverði hvers tækis fyrstu fimm árin og tólf prósentum eftir það tvö hundruð og tuttugu þúsund heimili og fyrirtæki eru án rafmagns í Flórída Georgíu og Suður Karólínu í Bandaríkjunum vegna óveðurs af völdum fellibylsins

nú metinn annars stigs fellibylur yfir tveimur milljónum manna hefur verið gert að forða sér fór yfir Bahamaeyjar fyrr í vikunni og þar er tjónið gríðarlegt á eyjum og grand

þar sem að minnsta kosti tuttugu fórust um sjötíu þúsund manns þar þurfa á neyðaraðstoð að halda talið er að nær helmingur íbúðarhúsnæðis á eyjunum hafi skemmst mikið eða eyðilagst dómur var kveðinn upp í dag í

einu umfangsmesta

í sögu Þýskalands tveir karlmenn voru dæmdir fyrir að brjóta kynferðislega á tugum barna í hjólhýsi annars þeirra mennirnir eru þrjátíu og fjögur og fimmtíu og sex ára þeir voru dæmdir í tólf og þrettán ára fangelsi fyrir að brjóta kynferðislega á þrjátíu og tveimur drengjum og stúlkum sem voru á aldrinum þriggja til fjórtán ára dómstóll í borginni

vesturhluta Þýskalands komst að þeirri niðurstöðu að mennirnir væru sérlega hættulegir glæpamenn sem þýðir að það má halda þeim lengur í fangelsi en dómurinn kveður á um brot þeirra gegn börnunum eru rúmlega fjögur hundruð og fimmtíu framin á tuttugu ára tímabili flest brotanna voru nauðganir

dómstóllinn telur líklegt að brotin séu enn fleiri en þau sem tókst að færa sönnur á á meðal sönnunargagna í málinu eru myndskeið og myndir sem mennirnir tóku sjálfir flest brotin frömdu þeir á tjaldsvæði í hjólhýsi í eigu eldri mannsins eitt fórnarlambanna var

stúlka sem sá hafði í fóstri og mennirnir notuðu til þess að lokka önnur börn til sín rússneskri eyju á einum afskekktasta stað heims Pútín forseti Rússlands ræsti verksmiðjuna

rússnesku yfirráðasvæði norður af Japan búnaðurinn í verksmiðjunni er hins vegar íslenskur og fyrirtækin Skaginn þrjú x frost komu að hönnun og smíði hans búnaðurinn gerir útgerðinni kleift að flokka pakka og frysta níu hundruð tonn af uppsjávarfiski á sólarhring verðmæti samningsins hleypur á milljörðum króna eins og gefur að skilja kostar heilmikið umstang að koma upp heilli verksmiðju svo langt frá

þetta er mikið púsluspil þú ert að flytja bæði frá landsbyggðinni til Reykjavíkur nei við höfum lent í því að vera allt að sjö daga að koma koma koma mannskap þangað

eftir veðri og vindum en ferðalag Pútín Rússlandsforseti ræsti verksmiðjuna við hátíðlega athöfn á

yfir í

Pétur segir að þetta sé til marks um áherslu rússneskra stjórnvalda á að efla innlenda matvælaframleiðslu sú áhersla er að stórum hluta til komin vegna viðskiptabanns sem vestrænar þjóðir lögðu á Rússland vegna ólöglegrar innlimunar Krímskaga árið tvö þúsund og fjórtán því má segja að viðskiptabannið hafi komið þessum íslensku fyrirtækjum til góða þótt enn sé í gildi innflutningsbann á

íslenskar sjávarafurðir í Rússlandi já það raunar gerði það en endurnýjunarþörfin var þar til staðar þetta er ekki eina verkefnið sem Skaginn þrjú x vinnur að í Rússlandi því auk verksmiðjunnar á

vinnur fyrirtækið að uppsetningu verksmiðja í Múrmansk og

voru afhjúpaðar á nýju torgi við steinbryggjuna í miðbæ Reykjavíkur í dag ljóðið birtist fyrst árið nítján hundruð sextíu og átta í

skáldin Gerður Kristný og Sunna Dís Másdóttir fluttu ljóð eftir Vilborgu í tilefni dagsins og fræddu viðstadda um skáldskap hennar á nýja torginu sem ber heitið

til að hlusta á Vilborgu sjálfa lesa vetur auk annarra ljóða Vilborg er fyrsta skáldið sem Reykjavíkurborg heiðrar með þessum hætti en borgin hyggst halda áfram að gera sögu bókmennta í borginni skil samhliða endurnýjun á torgum og götum og þá að veðri á morgun verður víðast hvar hæg átt skýjað og lítils háttar væta

vaxandi sunnanátt með rigningu suðvestanlands seint annað kvöld Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum

hér rétt handan við hornið eru íþróttafréttir og það er Edda er Edda Sif Pálsdóttir sem ætlar að segja okkur hvað ber hæst þar í kvöld samkeppnin í íslenska karlalandsliðinu í fótbolta er mikil um vissar stöður við heyrum í þeim Herði Björgvini og Ara Frey sem berjast um

mætir Moldóvu á laugardag riðlakeppninni á heimsmeistaramóti karla í körfubolta lauk í dag og því ljóst hvaða sextán þjóðir skipa

sterkur liðsauki framara í úrvalsdeild kvenna í handbolta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir

Íslandssögunnar hún fékk að vita ákvörðunina einni mínútu fyrir þingflokksfund í dag Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins segir að valið hafi verið erfitt og nefnir sérstaklega Birgi Ármannsson og Brynjar Níelsson kynjasjónarmið skipti miklu máli sendiherra Kína á Íslandi sakar varaforseta Bandaríkjanna um að bera út falsfréttir markmið hans sé að reka fleyg í samskipti Íslands og Kína bróðir breska forsætisráðherrans sem er

og ráðherra tilkynnti afsögn sína í dag forsætisráðherrann ætlar aftur að freista þess að boða til kosninga lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir ódýrara að flytja mótorhjól sín á vögnum en keyra þau til Keflavíkur vegna þess hve dýrt sé að leigja þau af ríkislögreglustjóra við segjum þetta gott í bili segjum ykkur áfram fréttir á punktur is en næstu fréttatímar í útvarpi og sjónvarpi eru klukkan tíu í kvöld hafið það gott þangað til í útvarpi og sjónvarpi eru klukkan tíu í kvöld hafið það gott þangað til